Okei ho ong ruu nii kamorong uwako manni roki raa'heungong? Tiko hoyori ho ruu tiru kamorong kingungong, tiwogori nokongong ong aii hoyoriko poti tiwa' nii aii hoyoriko poti tiwa' kamorong, tiwongori yaki mewa. <noise> hoyoriko nommai noi ro toku kukah, <noise> ho ruu tiru raa'heiku no'ku ro uwako aii nohekitong, tiko aii nii onyori ruu oru kamorong. Tiwongori hoko noi manni kuu'hete nakah ooh ro nee poti onyori, impa oi nommaiki kukahki aii toritoriro no'hetong, ooh ro nee impa rokongori o'kokori ro tingu ritong. Tii aii nokihetong ooh tingu rihnong, tiwongori kukiro nokihetong aii roki ong raa'heiku kuroh noheton oh nii tingu rising. Tiwongori yaki ong <noise> moi o'konoworei ho mara mirahu. Tiko aii hoko nommai toku kukah, hoyori poti tingu no'hetong aii oh tui no'hetong, oh poti tiru huka'ku no'hetong akai ho tiwori impa tingu ritong, tiko hoko hoyori poti tingu. Ro o'ko nororongori kuu'rong, kuu'ro nohrong ooh onne tingu ritong impa nawa'ko hekoki yii mukoki tuyu, ho ru tiru huka'ku no'hetong ooh o'ko tiwori tiki ho pokong moi tingu ritong. Tiwongori mirahu, tiwongori oh rokon ru karorong raa'hewarei mirahu. Aii rokeko noki tuituetong nii impa tingu rihnong. Tiwongori rokoh nommai ro toku kukah aii kukeruihu tui tuarei mirahu.